الكلب يحتاچ تمارين يوميا بعتقد إنها تمارين بسيطة، يعني مو اشياء صعبة أو عويصة ، إنت بتمرنه يوميا إنه يكون كلب مطيع بيسمع الكلام إذا تاه أو ضل البيت يقدر يرچع بحاله ، ف هذي التمارين مو صعبة مو عويصة مو بتاخد وقت طويل تمارين وايد بسيطة.